والله أنا انفظل شخصيًا معنتها الماكلة الحلوة الأطعمة الحلوة على الأطعمة المالحة على خاطر الأطعمة الحلوة ديما تعطي طاقة وحب للحياة ويعني تخلي المزاج متاعك أحسن وتخليك هكا فرحان وفي سعادة سورتو زادة خاصة نحب الحلوى كي تكون محضرة بالباهي، كيما الكيكة والا الشوكولاتة والا البان كيك.